Yoshlar uchun oliy ma'lumotli bo'lish bu davlat ishida ishlash <hesitation> niyatida bo'lganlar uchun to'g'ri yo'l. Lekin <hesitation> shuni ham unutmaslik kerak, hayotda muvoffaqiyatga erishish uchun faqat diplom emas, balki <noise> ko'nikmalar va tajriba ham zarur hisoblanadi.